Da maro zany ny fomba fampiasà horita ny rantsany igny. Ampiasainy amin'ny fitarihany, ampiasainy koa igny amin'ny fiarovan-tegnany ary ampiasainy koa igny rafa hitady sakafo i. I rantsagny igny zany e da ataony fitaova-piadia i lafa <hesitation> amin'ny fotoa tokony hampiasiny azy. Da igny koa ataony fitaova hanangonany sakafony.